Iho kuenta taka color nuján hi kuii jan hi kuan, hi kue, hi no'o, iho taka kuenta yaka hí, itaka inan inanduu, ndei kuntaya ján iho iin chijan iho iin cafe naxhiuña chinguu iho kuejan uun color na'a iho ninagu ku kuenta, color anaranjando ján ehu color cuenta azul jan unka inka azul ir akajitu njani.